Sɛ meekane nɔma na me de mmienu mmienu ɛka ho a, anaasɛ even numbers a, deɛ mɛka no die; <hesitation> mɛka no sɛ, mɛnya <hesitation> mmienu, mɛnya ɛnan, yɛbɛnya nsia, nnwɔtwe, edu, du-mmienu, du-nnan, du-nsia, du nnwɔtwe, aduonu, aduonu-mmienu, aduonu-nnan, aduonu-nsia, aduonu-nwɔtwe, aduasa, aduasa-mmienu, aduasa-nnan, aduasa nsia, aduasa-nnwɔtwe, aduanan, aduanan mmienu, aduanan nnan, aduan nnwɔtwe, aduonum, aduonum mmienu, aduonum nnan, aduonum nsia, aduonum nnwɔtwe, aduosia.